Maromaro ñy fomba ifandraisany ñalika: - Manahaky anizao rozy lafa mihaoky eee, misy raha tean-drozy ho volañy zay, aminy ñy fihaofa ndrozy iñy.- Manahaky anizay ñy hetsiky aminy ñy vatandrozy, misy ñy fihetsiky atao ndrozy ñy fipetraky ñy fihetsiky ndrozy, fa ahaizany ñy namandrozy azy hoe" zao" ñy raha teany ho volañy. - Aminy ñy fiodigna ndrozy; lafa miodikodiky ieeee, misy raha teany hambara koa zay.- Manahaky anizay ñy fifampiarovany, lafa arovany iiiieeee, hainy ñy raha tiany ho volañy amizay.